Xam nga pël fuuta am na, pël wax- pël xaaboobe am na, séeréer am na, saraxule am na, bambara am na, turuka am na, <hesitation> wolof am na, naar am na, waaw yooyu de xam naa ko, njaago am na, joola am na, saraxule am na, ak ban am na awsa am na.